<hesitation> واه، نمشي لأن الرحلة في حد <hesitation> ذاتها مغامرة. تسما ماحش ن- نشوف برك <hesitation> المريخ، رح نشوف قاع الكواكب و قاع الفضاء لي راح ن- نقدر نشوف فيه و انا ف- خلال هاذاك العام. و زيد أكيد نهار على أرض المريخ، على وجه المريخ، يستاهل أنني نسافر ليه.